Nti sɛ ebia ho pɛ sɛ ho kɔ baabi nsrahwɛ ne wɔɔfa ho adwene aayɛ nhyehyɛeɛ anaa wode nhyehyɛeɛ bi ɔɔgu akwan ne mu a ɔbɛboa ho nsrahwɛ no a, deɛ wobɛyɛ ne sɛ, ɔwɔ sɛ wotena ase hu deɛ nti a ho pɛ sɛ hokɔ saa nsrahwɛ no ne wohu baabi a ho bɛkɔ saa nsrahwɛ no. Nti deɛ nti a ho ɔɔkɔ ne bɛma hoahu baabi a ho bɛkɔ saa nsrahwɛ no. Afei so sɛ honya hu deɛ nti a ho ɔɔkɔ ne honya hu baabi a ho bɛkɔ a, ɔwɔ sɛ wokɔ saa beaeɛ hɔ ne mpanimfoɔ kɔdi nkɔmmɔ ma bɛma ho deeti a ɔbɛboa ho nyinaa sɛdeɛ ɔbɛyɛ a ɔduru hɔ a ho bɛtim akɔ ne afei nkurofoɔ a wo ne bɛ ɔɔkɔ so woaboaboa bɛ ho ano yie apɛ kaa a ne nnuane ne deɛ ɔkeka ho nyinaa a ho bɛtim de akɔ a ho ho ɔnkyere ho wɔ hɔ nti sɛ wɔɔyɔ nhyehyɛeɛ bi de akɔ nsrahwɛ a, ɔyɔ adeɛ a ɔgye mmerɛ bebree esiane sɛ wobɛtena ase aakɔhu mpanimfoɔ bi ne nkurofoɔ aadi nkɔmmɔ. Kaa ne mpo honnya bi no, ne aakyɛ nti ne nyinaa ɔwɔ sɛ wotena ase ne wohyehyɛ ne yie.